पूर्ण आनंद सक ना बेटे कसिकी आदमीक कही ना कही दुख तकलीफ़ हईजाअः पुर्ण आनन्द का मतलब अ जेसिक कदि दुख नु अला पर ऐसा कुण ना आति जैसीक दुख तकलीफ़ नु अले पुर्ण आनन्द कसकेइ ना बेटो जुछडा आदमी सुख ऐरअ तुच्छा हि मिल दुःख।